لو عندي قوة خارقة، كنت باختار القدرة على شفاء الناس من كل الأمراض، عشان الصحة هي أساس الحياة. لمن أشوف حد مريض ويتألم، قلبي يعورني وما أقدر أسوي شي. لكن لو عندي هالقوة، أقدر أداوي كل حد وأرجّع له عافيته وراحته، وذي أكبر نعمة ممكن أقدمها للناس.